Go'o, diɗɗi, tati, nayi, joyi, jeegon, jeɗɗi, jetti, jeenaye, sapo, sapo e go'o, sapo e diɗɗi, sapo e tati, sapo e nayi, sapo e joyi, sapo e jeegon, sapo e jeɗɗi, sapo e jetti, sapo e jeenayen, nogayi. <hesitation> sa muuyi mbeɗe waawi ɓeydude hen faa jooni ka cappanɗe tati en, debe. A ɓeydan en go'o, ɗiɗi muɗum tan.